ارے یارو، واشنگ مشین کیا ہے بولے تو بیسیکلی ایک کنٹینر ہے جس میں اپن کپڑے ڈالتے، سرف ڈالتے، پانی ڈالتے. یہ تین چیزاں ڈالتے، کھٹ کے رہتا، مشین آن ہو جاتی. پانی گل گل پھرتی رہتا، کپڑے اندر گل گل پھرتے رہتے، سرف بھی رہتا، جس کی وجہ سے فریکشن پیدا ہوتا. آکے گر گر گر چکی کے ساتھ پھرتے رہتے کپڑے، پھرتے گئے جیسا. اب وہ کپڑوں میں سے پورا دھول، مٹی، کچرا، گندگی سو نکل جاتی اور اپنے کپڑے آرام سے صاف ہو جاتے، بینا کسی ناٹک کے، بینا کسی نزاکت کے جیسا دھوبیوں کے تھوڑے نزاکتاں رہتے، بینا اس کے اپنے کپڑے آٹومیٹکلی صاف ہو جاتے. اس کے بعد میں پانی ڈرین ہو جاتا، پانی ڈرین ہو گیا ہے نا اپنے کپڑے نکال لینا، کپڑے نکال کے تار پہ سکھا لینا.